<hesitation> Isa antsasany zen̈y ôhatra faingo dimy, araiky, araiky faingo dimy, aroe, aroe faingo dimy, telo, telo faingo dimy, efatra, efatra faingo dimy, dimy, dimy faingo dimy, tsôta.